نهز معايا ماء كافي ونهز معايا أكل ناكله يعني، ونهز معايا معلبات ونهز معايا خايمة نچم ننصبها في الصحراء وبالطبيعة نچهر معايا ليكرانسوليغ بتاعي ونحاول نهز حاچات يعني نستعملهم كيما البوصلة حاچة تدلني على ثنانية في الصحراء بطبيعة.